Bos lëꞌ man knu mc̲h̲e xki ziknal gan kad or udze xki xc̲h̲aꞌda mc̲h̲e or udze or dze xki lëꞌ mc̲h̲e, or udze lëꞌ mc̲h̲e zu- zubaꞌl ñaz c̲h̲ey x̱ob x̱ob ba nax x̱ob tiblë x̱oꞌb x̱its, kask yu or xkeꞌdzda tib man lëꞌ chop man neyga gunu xka zu man bel zob lidz man, <noise> ti tib tib lidz manga nak xkwaꞌ man zob, bos lëꞌ ga sianá dzekna xiguná xkidia lëꞌ ber lëꞌkga c̲h̲ëtda man, los lëꞌ ga dzekna xwiyná xnená gan bekwaꞌn gunn- ná rmed par goꞌpche man, konde xwiyná lëꞌ man c̲h̲ixkwaꞌgala lidz sti kwa.